Bhosumareton rofem hodemene bhoven fa okpoho oro re hora, rofem hademene okpoho eme voioreb mmorani ora bhano ba bha yina ra kpoho bhata bhanor baraha bha yina egba evieui aja sa bhaku bha ra demene ozama okpoho ara rofem hodemene bha osumarefon bhoven habhora onor oyina yina okpoho onam anam bhirai habhe pa kwen kwen onor gwo jirora okpoho oyina so namanam so rai mene ozumana mene hiso ozama bhong bhoven a'fen uzum bharofem abhefi bhanor ba bha yina ikpoho kwen kwen san ha bha rais ozoma itune ibe ki vivi sekubha ikpoho jine hene semain ava hesum aro asa va bhoven aruhene semani ava hesum aro asa va bhoven aruja ara onor gwore hozaroyara yar kwaivon ja ara onor gwore hozar oyara yar kwaivon inammo mma re kwe ase bha efo ava nyi onor aro moyar tutu oza kwene sa ra a'ja hoba apanamanam bha hofire sam ha raio sa ka atun bhaven ma bhora oza akum oza akum oza a kum ava honana onor gwo kubho oyara yare ovo nana b haven mava bhora ona itune tune jinne ivivi isina homovoi araiyor asi onor gwo ja hene kasen ani ezire dam ora itune a'bheven banibai okubho ona egba jen joso sa mene hisohobor mmonama nam mene bha ma hofi sorai mene osar mene hiso obo ona okpoho. Odamadamo asi ara unwe obhazi otar do razep okpo ho ora bhoven a'obe odamadam nta onor ere dam hene asi obhana ntara va rofem aso rovirovi ava zeh bha hene ozama bhon reje sen reje sen hene sene hehubhahub asi onor gwo yina rademene bha egbe eve eci ayina yina okpoho ara yina sarodema demene ozama bhon ayina rofem hobai, rofem aso roku bam ozoma bhoven a'fen fator fa kabho yi ikpai kpa bharofem bho habhoda ona onor gwo yina hene ara onor gwoyina rofem hodam anum njannor onor gwo yina rofem hodemene edam rene otar onor gwo jiro me hene ova oba ba.